Milina fanasana lovia ah de mitovitovy amn'ny milina fanasana lamba ihany fa ny mampiavaka an'azy fotsiny ah ao anatin'ilay vata be iny ah efa misy fitoheran'ilay vilia izany hoe alahatra ilay vilia na le lovia rehefa ampidirina ao fa tsy atsipitsipy ohatrin'ny lamba de efa misy fitoerany ihany koa ny ranon-tsavony de alefa fotsiny ah ny boutton de madio ny vilia mivoaka avy ao.